Camaleon kua mbasuru ipuere omocambio ipire, jare oiko ñanarupi ivirara karup, kaape, mbaeti yaesa mbaté jaereta tétä tëtärupi. Jokoropiaiño jaereta oiko.